لو بقدر أسافر أفضل أسافر لمكة المكرمة بلاد الحرمين. أزور بيت الله اشوف أن هاد الموضوع وايد حلو. واجب علينا أن نسويه. وقت ما يصير الوقت المناسب يجب أنك تسوي هاد الواجب دوغري. عدل ما تتأخر.